گریس کا ویدر فل مست اور میڈیٹرینین سٹائل ہے، بس۔ سمر میں بس جون سے ستمبر تک فل سنی اور گرمی رہتی۔ بیچ اور آئلینڈ کا سین اگدم پرفیکٹ ہے۔ سی اور سینڈ کا فل کمبینیشن ہے، سردیوں <hesitation> دسمبر سے فروری تک مائلڈ اور تھوڑی زیادہ بارش ہوتی، کبھی کبھار۔ اسپیشلی نادرن اور ماؤنٹین ایریا میں بہت زیادہ سردی ہوتی۔ کوسٹل سٹیز اور آئلینڈز جیسے سینٹورینی اور میکونوس میں ویدر موسٹلی گرم رہتا اور بہت زیادہ سُکّا رہتا۔ سن سیٹس اور اوشن کا ویو مست دکھتا ہے <hesitation> ماؤنٹین اور اِن لینڈ ایریا تھوڑا کولر رہتا۔ اور کبھی سنو بھی ہوتا۔ ٹریکنگ اور ایڈونچر لوورز کے لیے بہت پرفیکٹ سپورٹ ہے، اور میاں ویدر کا امپیکٹ ڈیلی لائف پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا <hesitation> یہاں کا جو ویدر ہے بہت برابر ہے، بیچز، آئلینڈز، ہسٹوریکل سائٹس ایکسپلور کرنے کے لیے بہت مزا دے۔